पुर्वी छेत्र एक बो लोग के पक्ककल्ला की एक जहलत। होगत है यहां के विजन में कई तरह के सवाद होगत है। जिक्रा में से ताजा सबजी जड़ी बूटिया और मसाला भी। सामल होगत है पुर्वी छेत्र एक बो लोग के। पक्ककलला की एक जहलत होगत है।